Kawa nini, mwana njuri sana, kwa sababu iyo nimpambanaji sana, alafu enda sana mesha yaachiwe, nii nasaaka na mpambanike na maisha ijere njee na nvaluke, kwasababu yeye amanyire jinsi yosaka bacchii. Amanyire jinsi yaweza kulila masina, amanyire yailusika chochosi kiri jilile maisha yaachwe yadome vyaboha. Na venye noomuhonde sana nalina simaga sana mfano nini, na kusinda maneno muhenda venye iyemututu, uovino iye, ndio maana aniongoza katika maisha yaane.